हमर मामा घरे न दुदुगो फिरिज बा की । माने बिरगंज ना है त हमे न हमर मामा घरे जाइसी न । त हमे एक दम फिरिजवा मेन पानी धरैसी की । त हमर नानी कथी कहैए तु केतना फिरिज के पानी पिअइसे जेबेसी फिरिज के पानी ना पिएके सर्दी लाग जतौ त हम कहैसी ना हम पिअम हमरा निमन लगैए आ उपरसे दुदुगो फिरिज बा हमरा टेन्सन रहबे ना करैए। त हम कथी करैसी आ उमे फेनु बरफ जमाए बाला देले रहैसै की बाटी लाखा। त हमे उमे न पानी धदैसी की आ जौन डिप फिरिज करेबाला रहैसैन उहे मे हमे धदैसी आ पानी यो धदैसी आ जब सफा पानी जुउर होजाइएन। त हमे निकाल के की पिअइसी सझे सफा दात सिहर जतौ त हमर नानी कथी कहैए जब सर्दी लागतौन तब तु पिटाई खएबे त हम कहैसी जब लगतै तब देखल जतै हमे खुब बरफ बना बना के पानी पि आइसी की। आ खाइसी आ उ बाला से न पनिया सेन मुहो धोएसी। मुहबा धोयाईस न गर्मीया मे उ पनीया से त बारा निमन सफा जुर जुर लगतौ। सब जना पानी पियाई सौ उ मेके हमे उ मेके न बरफ बना बना के आ है कल के पानी लेले के उ मे खुब पियाइ सी आ उहे पानी से खुब खेलैसी। त हमरा न सब जना बारा बोलैस। त हम कहैसी ना हम त पिअम हम त खेलम। आ कहैसी पेठानदे बिरगंज त कहैए ह तोरा खाली फिरिज नेके पानी पिएके आ बिमारी होएला तोराके फिरिज पेठादु ओहीसे फिरिज ना पेठा दिए ।